"Shoe" <noise> ahorow a mowɔ dze mowɔ bɛyɛɛ <noise> "shoe" ankasa a esia <hesitation> ma ɔkeka ho no yɛ asopaatsee <noise> ntsi "shoe" ne dze ɔyɛ bɛyɛ esia. Kyɛw a mowɔ yɛ kor pɛ <noise> ɔnnyɛ adze a mehyɛ da pɛ nna ahwehwɛenyiwa so de mowɔ kor ɔno so koraa wɔdze ma m' asopitsi. Ntsi kor pɛ na ano so mowɔ.